אלמַכַּאן לִי מְעַמְרִי זוּרתו וּבּעְ׳י נִמשִי לִיה הוּא אלקֻּדְס כּנְחס בִּיהַא מדִינַה מֻקַּדַסַה פִיהַא בּזַאפ דִיַאל תַארִיח וּרוּחַאנִיַה וּכנְחְלַם נוּקַּף קֻדַּאם אלחִיט דִיַאל דִמְכַּה וּנְדְעִי מן קַּלְבִּי, סְמַעְת בּזַאפ מן נַאס לִי משַאו הֻנַאקּ כּוּל ואחֶד כּיְקוּל אִחְסַאס מא כִּיפְהֶם חַתַּא שִי בּלַאסַה, כּנתְמנַא נְעִיש דַאק אלג׳וּ וּנְשוּף אלמַעַאלֶם לְקּדִימַה וּנְחס בּסִלַה מעַא.